Olõnõs, mis suppi tetäq tahat. A no näütüses köögiviläsupp. Võtat köögivilä, puhastat ärq, tiit tükes, panõt patta, keedät. Kardohkit võit ka viil pääle pandaq. Keedät, sibulat peräkõrd viil ja. Ja sis panõt midägi võidu vai midägi hääd sisse viil ja sis umgi sul supp olõmah.